Untuk manu sona memang iya, manu ana bisa nalelak ini <hesitation> hataholi na boma manu boe ana bisa ini natudu susuena untuk hataholi na.